थोडी मोजकी टोपी मुञ्हे खूप वट पळता अस्ताना घालपाक शकता दुसरी टोपी जी आमचे पुजव दादा बिन घालतले पोय। तेह आणि जादूगर जो टोपी घालतां जितुं तो वस्तु लिपों दोवरता तेह उजार करुंक जाता।